हमारे यहाँ बहुत सारे औजार को प्रयोग किया जाता है। जो यह लकड़ी बनाने, बेड़ बनाने, खिड़की बनाने। और बहुत सारे मरम्मत के काम में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही कुछ औजारों के नाम हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसेकि हटा, स्लेट, लकड़ी का थोड़ा पेचकस, रिंच, पिलास, एलन। कुल्हाड़ी, खींची, चाकू, तार कटारने के टेप, स्केल, बरनियर। कैलीपर्स, दिल, मशीन, भेज, कांस्टेबल, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। ये औजार हमारे बहुत सारे कामों में प्रयोग होते हैं। इन सब औजारों को ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं।